Niir nniidena: mu féérine nniidena, mu la siiti. Ni ma féérine nniidena, ma ringi siiti. Nniidena nfu-gna-thiacka niirma. Ni ma féérine nniidena, ma ringi kaye. Niir nniidena nféé siingane. Ni ma féérine nniidena, ma ringi ka kaye; ni ma féérine nniidena, ma ringi ka dhockatu, ma ringi docka gnoju idéé. Nniidena, nka la nfuu gnéné niiroma